Nah yah jadi memang penting tong kalu sebelum kawing itu tong harus tau dulu dorang pe <hesitation> kalu bagi saya itu tong harus tau dulu dorang pe karakter dorang pe kebiasaan bagimana turus dorang <hesitation> dong bisa apa tarima torang <hesitation> apa adanya ka tida selain itu juga tong juga harus <hesitation> kita juga harus cari tau dorang pe apa kebiasaan misalnya de dalam dong pe keluarga itu bagimana karena yah kalu tong tara tau trus tiba-tiba langsung tong kawing ini kan kemudian jadi soal lagi apalagi dalam <hesitation> dalam hal nah iyo jadi <hesitation> penting tong sebelum kawing tu harus cari tau torang pe pasangan dorang pe dorang pe sifat dorang pe kebiasaan jang sampe tong so kawing kasana kage dong pe sifat dong tara dong pe sifat tara bae lagi nah jadi kalu bagi saya tu harus torang- torang cari tau itu- itu pertama itu dorang pe kad- dorang pe karakter misalnya ini dia ini dia pe kebiasaan apa trus. Dia bisa makang torang pe makanang hari-hari ka tarada misalnya kasbi deng batata jang sampe dong biasa dorang pe keluarga biasa kase makang dong nasi baru tong kawing kamari dong tara mau makang batatas deng kasbi deng tong so bahaya sudah nah trus dorang tong juga cari tau ini dia itu kan cemburu ka jang kong so kawing kasana kage tong dudu deng tamang-tamang perempuan tong pe keluarga perempuan tong pe ade-ade saja langsung dong so cemburu atau dong so kase womu-womu ah ini juga bahaya ini bisa- bisa-bisa tong pe rumah tangga bahaya kasana tu juga tong harus cari tau juga dong- dong pe keluarga dong pe- dong pe orang tua ini dong pe orang tua ini dong pe sifat bagimana ini.